Aan ujut urooŋ burooŋ jaraam ufaak bamusut uloom émiréma; mara nujuhé ukaan waaf nuloob té waaf wajak non nékaan tang ujagut; fucé funak nujool ulako jaraam piyo, nupinoor waan ukanlomé; numi urok ujagut lét mé nuwaréén mé ukaan; to aw béjook émiréma nuloob imiréma jambi ikanéén. Yo écimé niloob aan ujut urooŋ buroŋi jaraam ufak bajogut waamé émiréma.